Për të bërë një bluzë pambuku, pambuku fillimisht mblidhet dhe kthehet në fije të holla. ktò fije thuren së bashku për të krijuar një pëlhurë të butë dhe të qëndrueshme. Më pas, pëlhura pritet dhe qepet për të formuar bluzën e përfunduar.